Man xarit <noise> yu ma am, am naa comme maanaan ñaari xarit yoo xam ne comme dañu ma gën a jege, xarit yooyu laa am. First xarit bi ma njëkk a, first xarit bi ma am comme at bu mu mun ti am at bu mu am. Keneen ki moom daanaka man ak moom ño nekk morom, kooku fift ku nekka fifteen years lañ am, keneen ki moom, mook suñu mag ñoo daa ànd, waa comme dafa wàccee si boppam man tam damay ànd ak moom, kooku moom dëgga moo ma mag moom, mu ngi am seventeen years, <noise> waa keneen ki moom ñoo nekk morom moom, kooku fifteen years, keneen ki seventeen <noise> years. Ñaa- xarit yooyu laa, laa am ñoo ma gën a jege. Xarit boobu lu lu ma am, lu ma am, lu ma mun ti am, problème bu ma mun ti am dama koy wax, moom tam problème bu mun ti am daf ma koy wax. Keneen ki problème bu ma mun ti dama koy wax, problème bu mu mun ti am daf ma koy wax, ñun ñooñu moom dañ dee waxante suñ problème <noise> loolu moom loolu moom yooyu laa